मोर् घरे अथवा बगैचामे रहल रुख्खा तमान हैं। ओईनके नाम यी प्रकार हे। आम, बिंही, लिची, नास्पति, आरु, गुलाब, टिमाटर, मटरा, गोभी, लौका उस्तिही कर्के तमान मेरके फुला आदि हैं।